Aran mi hoosan faandu So tawii miɗo waɗa waawde waɗude email ngal, mi waɗataa waawi ngal ngoodi daɗaade internet ngal. Miɗo waawataa hokkude ngal website goɗɗo e hoore email ngal, waawi jogoraade fiyaangu e dow hoore ngal fowru ngal. Miɗo waawataa njiddaade email, waawi waɗde njamaaji ngal e goɗɗo ngal.